Ny sakafo mampitombo hery ndreka de ny legioma, ny legioma isan-karazany, akeo ny fruit mampitombo ny hery, akeo ma ny <hesitation> hena, hena koa misy karazana hena efa hoe: atao karanzao fandrahoana ananjy an, de iny mampitombo ny herinao.